الصراحة أعتقد أن أصدقائى سيصفوننى إنى شخص ودود أو مرح، يعرفوننى كأحد الناس اللى يساندونهم في الأوقات الصعبة، كمان يقولوا إغنى شخص يستمع لهم ويفهمهم، وكمان أحب إنى أكون مصدر دعم وأمان لهم، طبعا ممكن أنهم يصفونى كشخصية طيبة وحنونة عليهم في الأوجات دائما يلاجونى جنبهم.